Isaka ademri ghasie jedideka kayia dagina khartushka igina, in خرطوش يلاستيك elton kayiafi, wida in khartushtoka, minga ken alina? Amanga amanga ken ollina, undan aman uien uorrog ollikesoga لا لا in nahariga in khartushlog ollina, in khartushtoka masural kokosa aman nougil nougil dari, undi nakitan weiraimu yan, kokosa wida ter khartushlogo ken fa nougka urshinan, boudta fa ken urshinan, fa ken ten ewreka nogin toul fa daeginan, fa ken kochinan in khartushlogo, faken fukei janginan ten firgika fe eska alinan, حياة sahalengosa meno.